Li awaj che ke ke'aq' chaq'ab', k'o li tz'e' re jab'ek he chijneel re jaay xaqara' he kajkichijij ra'aj re ke ke'akt elq'omaab' cha chataq qachan re kikk'am b'iik chetaq qeen xaqara' k'o li tukor che qas koq' chaq'ab', k'o chan k'o kirya' rib'ixiik wuxu' he chinaqaj jaay koq' wii' kirb'aj che k'o wunaq ke'l b'iik pa jaay o kikamek ela' kirya' rib'ixiik li tukor ela' nik'yaj awajiib' rii' ke'aq' chaq'ab' y xaqara' he kajkichijij chaq'ab'.